<hesitation> සුළු කැපුමක් සීරීමක් තියෙද්දී ඇත්තටම ඒක හරි විදිහට බලාගන්ඩ ඕනෙ. මොකද නැත්තන් ඒක තව තව <hesitation> වැඩි වෙලා ලේ <hesitation> එන්ඩ පුළුවන් නිසා. <hesitation> මොකද සුළු කැපුමක් වුණහම ඒකට අපි මොනාහරි දාන බෙහෙත් වර්ග දාලා, ක්‍රීම් මොනවහරි තියෙනවා නම් ගාලා ඒවා හොඳට ප්ලාස්ටරයක් දාලා අලවලා <hesitation> තියාගන්න ඕන. මොකද ඒක එළියට ඇරිලා තිබ්බොත් එහෙම වෙන තැන්වල වදින්ඩ පුළුවන්. <hesitation> තව එතකොට තුවාලේ වැඩිවෙන්ඩ පුළුවන්. අනිත් එක මේ දැන් සුළු කැපුමක් එහෙම තියෙන කොට ඒක ගොඩක්ම හොඳට බලාගන්ඩ ඕන හේතුවක් තමයි දැන් ඔය වෙන රෝගී තත්වයන් තියන අයට. <hesitation> නිකන් දියවැඩියාව වගේ එහෙම තියන අයට ඒ වගේ ඒවා හරියට බලා ගත්තේ නැත්තන් ඒවා තව තව ලොකු තුවාල බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සීරීම් තියන කාලෙ ඇතුලත ඒ අදාළ බෙහෙත් හරියට බීලා ඒවාට ආලේප කරන බෙහෙත් ආලේප කරලා හරි විදිහට බලාගන්න එක ඇත්තටම ගොඩක්ම වැදගත්.